हेलिकॉप्टर ची सेवा चालू केल्यां बर्यताले बरे गजाली झाल्ले आसात। लोकांक थोड्यात टाइम भितर दुसऱ्या देशांन वाचंक मेळता पण पैशे माट लागतात। देशाची रक्षा करपाकुद्धा ता एक बर्यातला बरा साधन झाल्ला आसा। मी केवा हेलिकॉप्टर सुन ट्रॅव्हल करूनक ना। फुडे आयुष्यां बाघ्या केवा करुंक मेळता झाल्यार मी नककीच करतलय।